اللون البرتقالي بيمثل بالنسبالي إشارة المرور في حالة الإنتظار إذا كان هتتحول من حالة الحالة فا بما إني كنت بتعلم سواقة الأيام اللي فاتت فا أنا بالنسبالي بيرتبط اللون البرتقالي بإشارة المرور.